Sj me nyjnko bi rohwehwj dj n'akyerjw botu mpcn a odzi kan afotu a medze bjma no nye dj, cbckc abajfor ntentjn kjse do akchwehwj etsitsir a wcma nyimdzee fa djm adze yi ho na aboa no. Cno ekyir no, mobosusu akyerj no dj cbjpj akenkan buukuu a obohu na obenya cpj wc mu dj cbjkenkan. Cbchwj dj cbjkan akc ewie na cdze n'enyi etsim mbrj wosi wchyehyj nsjm yie, cno bcboa ma woetu mpcn wc n'akyerjw mu.